أفضل الاستزادة في الوقت، لأن الوقت هو أغلى شيء عندي، وأجدر من خلاله أحقق الكثير من الأمور اللي أتمناها وأنجز. <hesitation> كل أعمالي، و <hesitation> طبعا المال مهم، بس لما يكون عندك وقت كافي تقدر تستثمره في أشياء تعود عليك بالسعادة والراحة، أما المال فيمكن أن تعوضه مع الوقت، لكن الوقت لم- لما يضيع، ما تقدر ترجعه.